Untoñunu xanani clavo, martillo taxtuno, iin tabla taxtuno dani tu taxtuno iinka kun, kunxaxhi ten na nutax tatunguano te taxtuno clavo ñoo taxtuno, té un